Dabati ta ka nea vatanti ta kadadikiti, kadadikiti ña kukiniti ña ni naguatanti ta kadadikiti ña ne ni naguatanti ta ne va tanti ta dadikiti ngua xhiki hu tanti ujum.